والله طبعا في حاجات بارده وحاجات سخنه ، الحاره ما كتيره خالص ذي البارده وفي حاجات بارده وحاجات بتتعمل بارده وحاره <hesitation> الشاي الاحمر، الشاي الاخضر، الكركدي، عصيرالبرتكان، عصيرالجوافه، عصيرالانناس، عصيرالمنقه ،القهوه